عزت جکو ھین ھیک اھڑی شی ھی جکو منکھاں جی حیثیت سنڑاوی چھی۔ آپان موٹان عزت ڈینڑ کھپی۔ مائو بابین عزت ڈینڑ کھپی۔ جتری آپوں عزت ڈئوں اتری آپاں اتری عزت ودھیک ملی۔ این جکو آنپڑا فرض کونی آپوں موٹاں عزت ڈئوں، ائیں آپاں عزت ڈئی چھی، آپان بہ ملی۔ آپنڑی کو سمجھی چھی۔ اھی عزت ڈئی تو اوں بہ عزت گئی۔ عزت ٹھانڑ ڈکھی ھی، وجانڑ سولی ھی کج سیکنڈ لاگی۔ عزت کمانڑی لی سجی زندگی لاگےی جا چھی۔ ایں عزت جکو ھی آپان صرف مایتراں جی ایں موٹاں جی نا کنرنڑ کپی، پر پاڑی ایں سجاں جی ذمیواری سمجھتی کرنڑ کھپی آپان۔